Makanan <noise> kita favorit memang kan tadi kerak telor ya, kita kenangan tuh waktu jaman kita masih bujang, kita jalan ke jakarta masih kita suka nonton konser name kita anak muda ya <noise> nonton konser slank jaman dulu mah ya, tu kan slank sering banget tu ya konser-konser di jakarta fair di pokonye di daerah jakarta deh tu, tu kerak telor itu pokoknya kita setiap datang ke jakarta tuh, ke jakarta fair atau mane dia apa lagi konser tuh kita selalu mesen tuh, bang kerak telor tuh namanya namanya bocah-bocah masih muda ya, kita namanya belum punya duit namanya bocah dulu masih bujang kita pesen kerak telor paling atu dua biji lah yang makan buset segambreng namanya bocah-bocah slankers sekali ya, udah kita makan dah tu dua biji kita bagi-bagi kita potek-potek, aduh tuh memang kenangan yang kadang kita nggak usah lupain aja jangan muda, makan kerak telor dah paling enak banget itu, kita aduh gimana itu ya kita bareng-bareng sama teman-teman gitu kita makan habis pulang konser ya namanya perut lapar gitu kadang cuman anehnya tu waktu itu kasihan juga tu kan abang ya namanya. Dia malam-malam ya mana aki-aki, ya allah kita ngelihatnya mana pake ya allah tuh engkong-engkong kesian banget, kong kagak capek apa dagang malem-malem, kagak bang, udahlah kita <hesitation> yang namanya bocah ya bocah badung kali kita ya kita ceng-cengin segala macem aduh <laughs> kadang kalau inget itu ya, tukang kerak telor kesian banget aki-aki kalau malam dagang, kita malam bukan beli <laughs> kita malah cengin segala macem tuh aduh kadanng tuh <noise> kenangan memang kalau apa malam-malam nonton konser tuh susah dilupain ya, kita kalau ketemu tukang tukang kerak telor, ketemu tukang sekuteng malam-malam bejejer deh tu kalau malam deh tu, dah paling-paling komplit banget, cuman memang kadang kalau ketemu <hesitation> tukang sekuteng kita <hesitation> kalau malem gitu enaknye kita sambil santai ya namanya dibilang minuman juga kagak sekuteng ya tapi kenyang juga sih namanya dia ada kacang segala macem ya, udah tuh malam segala macem bis nonton konser rata-rata tuh tukangnye tuh kalau di jakarta fair tukang sekuteng, tukang kerak telor dah tu ya dia memang makanan daerah situ kan ya paling enak juga tuh udah kita makan dah tu, ni ape namenye sebelum abis pulang konser segala macem, khan dulu nonton slank masih jamannya muda <hesitation> namanya kita nggak punya duit ya. Jadi kita iniin mantek kalau kalau ngomong dulu mantek, mantek truk kita truk gaplek, truk gaplek kita pantek nih ceritanye nih. Sebelum kita pantek biasa di pinggiran dulu tuh tukang dagangan kan ya udah sambil makan truk gaplek lewat baru kita stop-in dah tu, <hesitation> kadang-kadang ada yang habis makan kita tinggalin tuh gelas sampai ke bawa segala macem, namanye bocah-bocah badung kita, gimana itu kalau kayak gitu emang kasihan juga ya namanya orang dagang kan kita kayak gitu kalau kita ingat-ingat sekarang, kalau dulu mah kita mah mana punya pikiran ya udah, kita udah tu kenangannya kadang ya allah ya rabb, kalau ya itu die cuman memang sekarang jarang ketemu lagi, kita kalau mau makanan-makanan kayak gitu tuh nggak tahu kenapa ya apa memang karena karang kita tidurnya nggak malam kali ya, kan karena semenjak kita udah <hesitation> keluarga nih ceritanye, kita tidur konsisten alhamdulillah memang jam sembilan jam sepuluh kita udah tidur pulas sedangkan tukang gitu ya kalau dulu seinget gua mah ya kayak tukang sekuteng datang jam sebelas malam ting ting ting pakek piring pakek mangkok, mangkok digetok pake sendok ntar kalau kalau kita denger aje, bang sekuteng kita panggil dah tu kalau dulu mah ya apa mungkin karena gue tidurnya juga nggak malem kali ya tapi kalau memang ada lagi tuh gue pengen banget itu makan sekuteng sama kerak telor itu udah udah paling the best banget itu tapi nanti lah coba dah. <hesitation> kalau ada mungkin gua pengen kali pesan ya biar anak-anak gue juga tahu ya, karena anak-anak gua kan udah jarang apa tuh bocah kecil jaman sekarang ya gua belum pernah gua kenalin tuh makanan kerak telor, sekuteng, gue pengen kasih tau deh nih rasanye tuh apa kerak telor sama sekuteng, biar dia tahu gitu nih makanan-makanan tradisional nih, ya cobain dulu masa lu kagak suka bapak lu suka. Pengen banget kita itu cuman memang kendalanya sekarang ya itu yang dagangnya kagak ada, siapa tahu kan die doyan ye syukur alhamdulillah kalau udah die kalau nggak doyan ye nggak apa-apa sih sebenarnya namanya orang ya punya rasa masing-masing cuman lidah kita kan lidah orang mari. Biasanya sih harusnya sih doyan aja cuman karena memang nggak ketemu tuh udah agak apa yang dagang ya dah agak susah tu tukang sekuteg ama tukang kerak telor, pengen ah nanti ah kali kali ah kalau main ke monas kali ya ada kali ya di monas kali ya, tukang tukang gitu masih kali ya, kalau <hesitation> kang kerak telor ama inian jakarta apa kang sekuteng, pingin ah nanti ah gue coba ajak anak-anak gue tuh sono deh kita cobain deh tu kerak telor sama sekuteng tuh ya mudah mudahan aje ada orangnye cuman kalau malam agak susah juga gua jalannye ribet juga naik kesononye bocah sih yang tidur malam siang kali ada kali coba da nanti coba coba cari tahu sama temen-temen deh. Ya mudah mudahan aje ketemu tukang kerak telor sama tukang sekutengnye.